तो ठीक है जेरे रेस्टोरेंट में सेफ तीनों का जो खाना बनाते हैं। भी आना चाहिए। मित्र साफ सफाई में अपना पुष्टिकर बनाता आना चाहिए। जल्दी के साथ साफ सफाई में शुभ राखना। चाह जो भी कहे। ठीक से बनाएं और बनाना चाहें।